Lu scanciu nta li mircati è lu passaggiu di beni e sirvizzi, senza l’usu di li dinari. Li parti si scancianu cosi a canciu di cosi di lu stissu valuri. Si tratta di ‘n sistema tradiziunali ca si pò pratticari nta differenti maneri. Prima unu avi a capiri zoccu nun ci servi chiù e chi cosa pò circari a canciu.